<noise> Sɛ meekasɛ meekane nɔma na me de <hesitation> ɔha, ɔha aka ho a mɛnya ɔha, ahaanu, ahaasa, ahanan, ahanum, ahansia, ahanson, ahannwɔtwe, ahankron, apem. Nti apem ha, apem ahanu, apem ahaasa, pem ahaanan, apem ahenun, apem ahensia, apem ahenson, apen ahennwɔtwe, apem ahenkron, na manya mpemmienu. Mpenu ha, mpenu ahaanu, mpenu ahaasa, mpenu ahaanan, mpenu ahanum, mpenu ahansia, mpenu ahanson, mpenu ahennwɔtwe, mpenu ahenkron, mpensa anaa mpem Miɛnsa. <noise> <hesitation>